صراحةأنا أكون طول الأسبوع مظغوطة جداً وتعبانة في الشغل وعندي ظغوط كبيرة من الشغل، فالعطلة المثالية بالنسبة لي إني ما أسوي أي شي، أرتاح أنام مو لازم أطلع أبداً يعني بالنسية لي العطلة مو إني أطلع من البيت لا بالعكس، العطلة بالنسبة لي المثالية إني أكون مرتاحة في البيت أشرب مشروبي المفظل وأنام بكيفغي وأرتاح.